Prima dë tüt guarderìa me pusibilità finanziarie e pöi niente la macchina, comuncue, la macchina deve guardé se al e a post, varie chilometri al a, e poi ciamé cunsei anche al venditur, magari se al e ün esperto a dëvrìa, pudrìa anche dunete dë cunsei ën cicinin pi pi për fete ste ën po pi trancuil